Gne tagna efa nipetrahako eo ame efatry eo zany, <hesitation> nipetraka ta-Tananarivo, da Fianarasoa da Ihosy da Morondava, gne ta Tananarivo tetoa efa mande dimy amby folo tao, gne teo Ihosy tao raiky da gne Fianarasoa dimy tao, da gne teo Morondava sy ampy tao raiky zany fa eo ame enim-bolagny eo avao.